<hesitation> kakita mose susuise se laba- laba ewian talungkasaan sea se seme sesiwow sarang di palio neya paloon niola engsapai pa kek- kalaur reami laeng kali see laba- laba se minayong maya waki akanang wangko ehtumumpa momi eh tumumpa wieri palola <hesitation> nanunah <hesitation> sapanam putina tiih heh seminemut tamutarlae men engayong- ngayong la kayo tuana mamua lila <hesitation> sapa itu entanu bola hah nitu sebenarnya <hesitation> enanosi em balinea tiih nitu kio kan yah epaya doan neang kekanenea baya se baya se se binatang rintek baya se se sekasa rintek imateleh- telehou eburung- burung rintek sasea kayo la ki sarang ne laba- laba heh sekale seka seke tempalo kela tuanna jadi Sasean niwei ketampal semoi moh mengera ngera sesik sekimirong eh laba- laba jadi se waki saiwa kiro simeimou mapawe mapawe bungkusen nealawo wo nano nea enewe nea mungkin kapa osapa emputi neatiih nitu embungkus sena engkikane neamou sese panea mumbaya mbaya isina entine ineah seit misalnya binatang rintek seano selaker ijadi petampa sealah petampa sealah rior <hesitation> tumodong ki nitu kang ki kanen neala seitu laker eh pengesah ngesah neah pengesah ngesah neah mekan rior sea <hesitation> memesu mesula.